جاپانی کھان پین بہتی وکھری تے سواد ہوندے نیں۔ جاپان وچ کھانا سادہ پر سواد وچ بھرپور ہوندا اے۔ اس دیاں کجھ اہم <hesitation> ودایاں وچ سوشی، <hesitation> سشیمی، رامن، ڈمپلنگز تے ٹاکیلا شامل نیں۔ سوشی سوشی رائس تے کچے مچھلی دے ٹکڑے دے نال بنائی جاندی اے۔ ایہ جاپانی کھانی دا سب توں اہم حِصہ اے۔ <hesitation> سشیمی سشیمی وی کچے مچھلی دے ٹکڑے ہوندے نیں۔ پر ایہ سوشی دے مقابلے وچ بنا رائس دے کھائی جاندے نیں۔ ایکو اک تیار کیتا ہویا نُوڈل دا سوپ ہوندا اے۔ جو کئی قسم دے مصالحے <hesitation> اسٹو تے میسی نال بنیا جاندا اے۔ ٹپینیاکی وچ ماس، سمندری پھل تے سبزیاں گرِل کرکے بنائی جاندی نیں۔